<noise> Nanemungi nakalo mchele kitu cha kwanza namachambua pana kuchambua nengi ntatenga manzi, manzi ngiyachemka nama nama fulu mchele, iteeve mmazni iteve silia iteve na mafuta nnafunika mala manzi ya kusila inaugeuza inafunika, nalole la sile upya ndo aro wapi natisha yan ilimradi umaznia yache mkese eh mara nyingi ngaele kapilau bubu kwasababu ngapela sini nyama kunona matela mmm! konkakala silivisele nandi vyako elfu moja vyazi mviringo unavimenya chambuanu mchele <noise> basi nchemsha manzi vinachemsha mazi naakele viungo vyakupilau andaeni kitunguu swaumu nitangawizi ni nyaanya nina visigina basinavinani ina arana natenga sufuria naeka mafuta kwila kueka mafuta naanja ni chitunguu maji nakatia, nginachi salula ntela vaili chitunguu swaumu ninatoi chitunguu swaumu itera kailinenani iviungo vya kupilau vivitifu, masalu unilikweale leta kweti kuna masalo ningesha nala naika basi ntola ninya vya vyanasalo ntola i nyanya njiika nasalula viapya ngilaitulu mchele naugeuza naugeuza nginalola ngatipa tayali naitila manzi natilia manzi nafunika. <noise>